Nii exemple léegi lu ma la mun a wax noor supame am na, jakato am na, kanja am na, kaani am na, boo batanse am na et loolu nekk na lu ñu béyam noor la. Mais nag am na ñuy béy léegi gerte noor, patrons yi am xaalis te am suuf, dañ dee ñëw insaller def seen fooraas, samp ay ay robine, robine bi noonu lay windeelu day windeelu di roose, dangay gis bu benn robine dana roose lu ëpp fii ak fële, bi nekk fële, loolu da dee béy gerte. Bu ñu buggee mu tooy mu tooy, bu ñu buggul mu tooy, du <hesitation> ñu arrêter ndox mi, jël ay machine ñu ji, jël machine bi ñu xotti, bu ñoree ñu jaay par gis naa ko dakar, man maa dem ba gaa yi jël ma ci liggéey bi. Paa bi doon liggéey tey patron bu mag la. Gi nawet, nawet gerte, ñebe, bon dugub, mboq loolu de moom dañu koy béy, boo ko béyee nga am tosu nag walla engrais moo danga am nawet bu yàlla <noise> naree <hesitation> baxalee nawet bi na nga am nawet. <noise> Waaye na nga def moom fumier nag tosu nag moo gën a baax engrais. <noise>